Mety mitombigna ihany izy raha, arakarak'le fiarahamonigna magnodidina azy raha tegna mahavita magnanatra <hesitation> le fiarahamogny magnodidina azy zaigny izy ety ihany fa izy kô surtout fia- mahazo fiarahamonigna le maditra man- <hesitation> dratsy regny de igny le tegna ilaigna fivavaha am'zay satria fivavahana agny, any misy lalàgna napetrak'Andriamanitra hoe me- atao sy tsy mety atao de raha tegna mifantoko mivavaka le olo de lasa tsara fitondran-tegna igny izy na de eo aza le- le fiarahamonigna misy azy.